Tibbiyot yaxshilanganligi sababli odamlar avvalgiga qaraganda ancha uzoq umr ko'rishyabdi. Bu jamiyatga buning tasiri xar xil. To'g'ri yaxshi tomonlariyam yomon tomonlariyam bo'lishi mumkin lekin bu buning eng yaxshi tomoni tibbiyot yaxshilanganligi sababli insonlar sog'ligiga judayam yaxshi e'tibor beradigan bo'lishgan.